Ñy fomba fiasany <shushes> ñy sitilô: -Ñy sitilô natao hanorata, lafa teña ro mianatsy, lafa teña ro miasa mila sitilô, laha teña ro tsy misy sitilô tsy afaky hanoratsy, -Misy koa ñ'olo sasany, mila ñy sitilô hañamboarany sary ;ñ'asany ñy <shushes> sitilô, lafa ñy raha soraty iaby zay ilà sitilô.